إذا كان المرحاض مسدود أول شي تجرب المكبس ، توضع المكبس و تحاول إنك تفتحو و تضغط إذا ما نفع جرب المي الساخني مع الصابون و الخل ، إذا كانت المشكله أكبر و ما-ما نفع ف أنت تجرب إنك تستعين بمساعد فني صحي إذا كانت المشكلة أكبر.